Niasa mafy ianao tato ho ato! Tena miasa mafy mihitsy ianao tato ho ato a! Fa ahoana e? Fa angaha de tena misy zavatra enjehina sa misy tanjona kinendry? Mba jerijero ihany ny aina, tsiditsidio ihany ny- zay tokony ho jerena fa aza de variana loatra miasa mafy eo e. Mbola lavitra ny lalana aleha e!